اسہ ہیتس نمے دا پاو کہ ہرا کہ ننا تولنگ بش مننگ اے یا رسم ؤ دوداکو ننا تو ایلو ننا کہ ہیتاکو متل ؤ وساہتاکو ننا دا کل دہن افس کہ تینٹ نن توسن یا ہندن ہیت ہیتا کل کہ ارے ساڑی مسر وجود ٹی بسر اور نن دافتے بنگُن دہن اسل افک بلکہ ہر ہیت ئنا پد ٹی اسہ بھاز بھلو پین ہندنو ہیتس بھی ارے کہ ہرا زبان نا جوڑ مننگ اور پدا ولدانا زبانے سیالاتا یعنی زبان نا سیالاتو سیال کننگ کہ ارے دا اسہ بھاز بھلو تینا اسہ تاریخس الک۔ داسہ چونکہ نن ہندن کہ مثال اٹ نن پانہ کہ بھئی نی لٹ ئے خل ایلم کے ہیتے کرک خدا کے تو دا لٹ ئے ہرا ٹائما کہ نن پانہ تو دا لٹ کہ ارے ننا ہنداخسو سنگت ئس مسنے کہ نن ہراٹائما چونکہ بنیادی طور پر رہینگوکاتو نن مش ٹی مسنن تو مش ٹی کہ ارے ننا دامون ایمون ہرا گڑا مسنے او ظاہرے پاٹ مسنے درخت ئس مسنے جنگل ئس مسنے داسہ لٹ ئے کہ ارے ننا اگر دا جوڑ مریک دا ہیتا داڑا کہ بھئی لٹ ئے خل ایلم کے ہیت ئے کرک خدا کے تو لٹ ئنا جاگہ غا خل بھی مننگ کریکہ یا زغم بھی مننگ کریکہ یا روغدار بھی مننگ کریکہ لیکن دا ہرا کہ دنیا ٹی زبان تا ماہراکو زبان تے چاہوکاکو اور ہراکہ انساناتا تولنگ بش مننگ ہرادے کہ نن کلچر پارہ انگلش ٹی یا اردو ٹی کہ ارے اودے نن کہ ارے پین لوظاتے ٹی پانہ تہ کہ بھئی ننا دا سماجے تو دافتے کہ دا پاو نمے کہ دا ہراکہ دیر نا دامون ایمون نا گڑاتے بندغاک رُست کرینو تو گڑا اوفک ہی تینا دا حقیقت ئے ثابت کرینو کہ واقعی اگر ای مَش ئنا ہیت کیوہ تو ای مَش ئنا بندغ سے اُٹ کنا باوہ پیرہ کنا زبان بھی ہموڑے جور مسنےکنا باوہ پیرہ ہموکا رہینگانو۔ اگر ای مَش ئنا افٹ میدان نا ہیتے کیوہ تو گڑا ہراکہ پٹ اے پٹ ٹی ہراٹائما کہ کنا ہیتاک مریرہ تو کنا ہیتاتے ٹی اسہ نہ اسہ وڑٹ ضرور ہمو پٹ بھی خننگک داسہ ای نمے مالو پاریٹ کہ لٹ ئنا نن ہیتے کینہ اور لٹ ٹی داسہ نن ہخہ بشخ ٹی دادے تقسیم کرینن۔ اسٹ مریک لکھٹ ولدا نا کُٹنہ مریک ولدانا مریک چِمولہ ولدانا مریک چنچک ولدا واپس ہرا ٹائماکہ دادے نن خاخر نا پوغ تے کشنگ کہ استعمال کیرہ پائے دا چھونکڑ پدا ولدانا بھاز اُشکنائے تہ نن ہلینہ پائے دا شیپانک اے۔ ولدا واپس اوکا چُنکوس مریک کہ ہرادے نن بندغاتے خلینہ پائے دا شت اے۔ پدا واپس کہ نن برینہ مچہ مُرغنوس مریک پائے دا جھامبڑے۔ جھامبڑا واپس کہ نن برینہ تو پائے تا شیتولہ اے۔ شیتولہ ہمودے کہ اونا اسہ ٹُکرئس برابر کشیک ولدا واپس ہنداہی ہرا ٹائماکہ مچہ پین جاگہ سے ٹرکیک پائے دا دانا شانک اے۔ ولدا واپس اگہ کل بھلا تیک رہینگک بُھنڈ تہ تو نن اودے ہمو ہیت ئنا پانہ ولدانا واپس اسل دانا چُنکو گڑاس پیشتمک تو دادے نن پانہ چیت۔ او ولدا واپس کہ ارے ہرا ٹائما کہ نن دادے ہتینہ گوازی کننگ کہ تو ہنداہی لٹ ئے نن پرغنہ چُنکائے تہ نن پانہ ٹِلی بھلائے تہ پانہ لٹ۔ تو اگہ دادے نن واپس پین گیم ئسے ٹی ہندادے ہی گوازی سے ٹی بدل کینہ تہ تو ولدانا کہ ارے دا کائک پہہ مریک تو دا کل کہ ارے روایت نا ہنداخسو بھاز بھلو بشخ اریر کہ ہراٹائما دافتے نن یکہ یکہ ہُرن تو دافتے ٹی ننے اسہ تاریخس دہن خننگ بریک کہ ہیتے نن پاپنہ داہیتے ہراکہ انساناتا زیہا بندغاتا زیہا پٹ ءَ پول کرینو او دا پارینو کہ بھئی اگر بندغ نا ہیت ٹی اونا دامون ایمون خننگک اگر بندغ نا ہیت ٹی اونا ہمو علاقہ خننگک علاقہ نا تہ اسہ نہ اسہ جاگہ سے آ اسہ چُنکو ہندنو گڑاس خننگک کہ اوہندا علاقہ نا باروٹ اونا علاقہ نا نمائندگی ئے کے تو گڑا چاس کہ دا بندغ حقیقیئو بندغ سے داسہ ولدا واپس اگر دادے نن ہُرنہ واپس پائے بھئی انسان تینے امر رُست کرینے۔ یعنی اگر ہرا دُوی نا دُنکہ ای ہرا دُوی ٹی نم تو ہیت کیوہ اگر ہندا دُوی کنے کنا تینا ہراکہ ٹوٹل ہراکہ کنا مُچا جون ئے ظاہرکپک تو گڑآ کنا دا بدن کنا افک کنا دا جون کنا افک دُنکہ مثال کہ او پاپک داکا کاٹما نن شروع کینہ تہ کاٹما شروع مریک پُژہ دا پُژہ ٹی ولدا واپس خالی اسہ دا افک پُٹ بھی ارے پیشکو بھی ارے جھنڈ بھی ارے اچھا پدا ولدا ملس بھی ارے پدا جھنڈولا بھی پدا بھوم ہلوکا پُژہ بھی ارے تہ پدا پُژہ نا تار بھی ارے تہ تو دا دا کہ ارے اسہ پُٹ ئسے اسہ پُٹ نے ہرا حد اسکا دیک ۔ولدا واپس ہندادے ہتینہ نن واپس اگر نن دا سرغا برنہ بامسے بائے خنے خفکو اور حتیٰ کہ ہرا ٹائماکہ نن برینہ تینا کُفتا اور ہراڑے کہ ننا تہٹی بِک اے اور او بک کہ تہٹی مریک اودے نن بِک پانہ اور پیشن نا تہ جاگہ ئے پانہ کُفت تو ہراٹائماکہ ننا بدن ئے ننا روایتاک دا حد اسکا ہتیرہ کہ پائے کنکہ نم ہڑتوماک اسہ خن اٗرے یا پائے ای اگر تُف کیو تو شیفا ریشے بُڑزاہی بروتاکو۔ تو دا ولدا دا ننے ہتیک ہمونگی دا ہیتادیک کہ بھئی ہرا کہ دُوی ئے نم ہیت کننگ ٹی اُرے مش ئنا اگر نی مثالے تیسہ تو واقعی دانا پیدائش دانا ہراکہ ودی مننگ اے دانا ودی مننگ مَش ئنا تہٹی مسنے دا خاطراکہ مَش ئنا ہر گڑا داٹی خننگک۔ خل خننگ ایٹی تہ ڈھونک خننگک ایٹی تہ بِتہ خننگک ایٹی تہ بُھٹ خننگک ایٹی تہ ولدانا خیر خننگک ایٹی تہ تو دا ہرا ٹائماکہ کُل ئے واپس کانہ شیف برینہ ولدا جھڑیک پاننگرہ ولدا واپس نن مزید پین شیف کانہ شیف پین زیادہ کانہ تو ننے ہرا کہ انتے مَش اے مَش لخ اے یاکہ ارے دا لوپ اے مَش ئنا دا کل دا ہیتاتے دا پارہ کہ بھئی دا زبا ننا کہ دوی ہراڑے کہ ودی مسُنے او ودی مروکا ہر ہر اسہ اسہ گھام بھی داٹی ننے جوان جوان نظر بریک۔ دا دانا دُوی نا ہیتاک مسُر ولدا واپس اوکا پد نن کہ ہُرنہ کہ بھئی نن ہرا ٹائما ودی مسُن نن تینے امر رُست کینہ تو تینٹ ہُرنہ داکہ پُژہ نا تارا ہلیس تاکہ دا نت اسکا داکہ ارے دا کل داڑے ننا خننگرہ دا بدن نا ننا اخس کہ دا بُھٹ بُھوٹی نا ننا اخس کہ ننا دا ہاٹی نا ننا اور ہخس کہ ننا دا جون اے دا جون ئنا ہر عضواک کہ ہرا ٹائما ننا دُوی ٹی خننگرہ تو داڑان دا ہیت معلوم مریک کہ نن کس آ ہلتنُنن بلکہ مخلوق ننے آ ہلکُنے داد بھی ننے نظر بریک ولدا واپس کہ نن کانہ نن ہُرنہ کہ بھئی داسہ نن کرینہ کُنگنہ امر؟ دنیا ٹی ہرا ٹائما کہ کلچر مریک اسہ کُزین کلچر پارہ اونا مطلب ہندا مریک کہ بھئی نا اِرغ کننگ نا نا بِسنگ نا طریقہ وڑ ڈول او امر مریک۔ داٹی بھی ننے ننا کلچرہندا حد اسکا زیادہ نظر بریک کہ نی ہچو صورت ئسیٹ ہچو وڑسیٹ دادے ایلوفتا یکہ کننگ کپیسہ داسہ نی اگر کاسہ بھئی ہراڑے نے اسہ پٹ ئس ملیک اوڑے نے دیر ملیک پدا ولدا نا دیر والا ہموڑے توم کرے پیماز کرے ٹماٹر کرے خرنا پلپل ئے کرے ایلو گڑاتے کرے ولدا واپس ئے او ہیس چُنکو چوری ئس تھڑے اور دہ بندغے اِرغ تس دا خاطرا کہ دا اونا ہراکہ دامون نا ایمون نا دامون ایمون نا گڑاک اسرکہ اوتو کہ اونا ہراکہ ذریعہ غاک اسرکہ اوفک ہی اودے دا گڑائے ہیل تسر۔ اچھا نن کہ برینہ ننتو ننتو دا کل گڑاک افس ننتو انتس ارے جناب عالی نن پاوال اٗن نن تو میل ارے نن تو خڑ ارے نن تو دغر ارے نن تو پین ہندنو سادار ارے نن مش ئنا سید ارے نن شکار بھی کننگ کینہ لیکن پین نن تو ہچ افک بیرہ نن تو پھاٹ اے۔ ہرا ٹائما ہندا پھاٹ ئے کہ نن خلکُن ہُشان پدا ولدا ہندا ہی پھاٹا اسہ شانک ئس نن کشان پالُنو ولدانا خلکُن کشان ولدا دادے ہرا ٹائما کہ نن ہیسُن بسین تہ تو داسہ اے بندغ کہ تینا ہمو بے دیر ٹی کہ ہراٹی تُوم شاغا دھانڑا شاغا اوٹی مؤنو پلپل شاغا خیسُنو پلپل خرنو پلپل شاغا ایٹی تہ اور پیماز شاغا ایٹی تہ اوتو میدان ٹی داگڑاک پٹ ئٹی او دافتےدھسا کرے ولدا رُوتا ولدا شاغا اوتینا بے دیرے ہمون جوڑ کرے نن پدا خالی چونکہ ننتو نہ رزان اسکہ ننتو نہ ننتو بھلو دیگ اسکہ نہ ننتو دا کل گڑاک اسرکہ کہ بے دیرئے تینا مزہ دار کین نن امر کرین نن دافتے خلکُن نن دادے کباب کرین نن دادے ہیل کرین اوفک ایدے ہیل کریر اور ننا دا ہیل کننگ بیرہ ننا پھڈ ئے پُر کننگ نا اسہ وڑ ئس افک بلکہ ہرا ٹائما نن تینا دُوی ٹی ہُرنہ پٹنہ ننے کُرنو ملک پدا ولدا نا پال آن ہخس کہ گڑا جوڑ مننگ ٹی او شیلانچ اے خسۤی اے یا دہننگا گڑاکو یا سُت اے دا دا دا کل ئے ہرا ٹائما کہ نن ہلینہ ہتینہ جوڑ کینہ خاسُن ئے تو دافک ننے ننا ہموہی گڑاتان ملرہ کہ ہرا ننتو داڑے ساڑی اسرکہ۔ ولدا کناہُرنہ تو نن تو خرمین بریک ولدا کانہ ہُرنہ تو نن تو گربُست بریک ہرا ٹائما اسُل ہچس کہ بفک تو گڑا ولدا روغ بے دیر بھی بریک۔ تودا ہرا گڑاکو ننا دامون ایمون ہراکہ ساڑی اسرکہ ہنداہی ننے پاریرکہ دادے داٹی شاغ پدا ولدانا دادے دا وڑٹ بِس تہ تو دا دہن مریک دا دہن مریک کرسا کرسا اینو بھی نن بھاز خوشی اٹ دا ہیتے پانہ کہ بھئی نن ہراٹائما کہ تینا بسنگ نا کُننگ نا یا تینا نن دالان نا ہیتے کینہ تو ننا دالان ٹی بھی وڑ وڑ ئنا ننا کُنوکا گڑاک اریر ہمو کُنوکا گڑاک کہ ہرافتا کہ بنیادیئا ہراکہ گڑاکو اوفک ننا ہی اُراغا بریک ننا ہی سرزمینا بریک ننا ہی خڑکا بریک ننا دو آ دسوکونو اور ننا دو آ دا لاب کروکونو تھڑوکونو کہ ولدا واپس دافتے ہیسُن تو ننا پھڈ دافتان پُر مس تو دا کلے گڑاتے ہراٹائما کہ نن روایت ٹی ہتینہ دا کل ئے گڑاتے ہراٹائما کہ نن ایلو متلاتے ٹی ہتینہ دا کل ئے گڑاتے ہرا ٹائما کہ نن ہتینہ کہ ننا دُوی دافتے ہرا حد اسکا ہیسُنے تو دا کل ننے نظر بریرہ ہنداہی گڑاک نظر بریرہ اور دنیا رُست ٹی ہرا ٹائما کہ دہننگا گڑاک دہننگا قصہ غاتے ٹی ساڑی مریرہ تو گڑا اوفتے دا پارہ کہ بھئی واقعی دا بندغ اسہ دوی نا خواجہ سے دا بندغ نا تولنگ بش مننگ نا تینا اسہ وڑ سے با دا بندغ نا کننگ کُننگ بسنگ نا بھی تینا اسہ وڑس مسنے کہ ہرا وختان برسا کرینے اور اینو بھی اینو دا باوہ ؤ پیرہ نا ہمو کسرے